Nyim, kpab, mwal, mwopsi, dauni, maak, nyim, ɓwopsi, amso nyim, nyimas. Takh nyim, takh takh mwai, takh mwopsi, takh maak, takh nyang, takh bwopsi, takh amso nyim, wur kpab, wur ka mi nyim, wur kpab mi kpab, wur kpab mi mwai, wur kpab mimwopsi, wur kpab mi dauni, wur kpab mi maak, wur kpab mi nyangi, wur kpab mi bwopsi, wur kpab mi amso nyim, wur mwai, wur mwai nyim, wur mwai mi kpab, wur mwai mi mwai, wur mwai mi mwopsi, wur mwai mi dauni, wur mwai mi maak, wur mwai mi nyangi, wur mwai mi bwopsi, wur mwai mi amsonyim, wur mwopsi, wur mwopsi mi nyim, wur mwopsi mi kpab, wur mwopsi mi mwai, wur mwopsi mi mwopsi, wur mwopsi mi dauni, wur mwopsi mi mi maak, wur mwopsi mi nyaangi, wur mwopsi mi ɓwopsi, wur mwopsi mi amsonyim, wur wur dauni, wur dauni mi nyim, wur dauni mi kpab, wur dauni mi mwai, wur dauni mi mwopsi, wur dauni mi dauni, wur dauni mi maak. Wur dauni ni ɓwopsi mi nyangi, wur dauni ni ɓwopsi, wur dauni ni amsonyim, wur maak wur maak ni nyim, wur maak ni kpab, wur maak ni mwai, wur maak ni mwopsi, wur maak ni dauni, wur maak ni mwopsi, wur maak ni dauni, wur maak ni maak, wur maak ni nyangi, wur maak ni bwopsi, wur maak ni nyangi, wur maak ni bwopsi, wur maak ni amsonyim, wur nyangi, wur nyangi ni nyim, wur nyangi ni kpab, wur nyangi ni mwai, wur nyangi ni mwopsi, wur nyangi ni dauni, wur nyangi ni maak, wur nyangi ni maak, wur nyangi ni nyangi, wur nyangi ni ɓwopsi, wur nyangi ni amsonyim, wur ɓwopsi, wur ɓwopsi ni- nyim, wur ɓwopsi ni kpab, wur ɓwopsi ni mwai, wur ɓwopsi ni mwopsi, wur ɓwopsi ni amsonyim, wur ɓwopsi, wur ɓwopsi ni mwopsi, wur ɓwopsi ni dauni, wu ɓwopsi ni ɓwopsi, wur ɓwopsi ni amsonyim wur amsonyim, wur amsonyim mi nyim wur amsonyim ni kpab, wur amsonyim ni mwai, wur amsonyim ni mwopsi wur amsonyim ni dauni, wur amsonyim ni maak, wur amsonyim ni nyangi, wur ansonyim ni ɓwopsi, wur amsonyim ni amsonyim zai nyim. Zai kpab, zai mwai, zai mwopsi, zai dauni, zai maak, zai zai nyangi, zai bwopsi, zai amsonyim, zai- zai nyimah, zai nyima takh nyim, zai nyimas takh kpab, zai nyimas takh nyim, zai nyimas takh kpab, zai nyimas takh mwai, zai kpab, zai mwai, zai mwopsi, zai dani, zai maak, zai nyangi, zai ɓwopsi, zai amsonyim, zai nyimas, zai nyimah takh nyim, zai nyimah takh kpab, zai nyimah takh mwai, zai nyimah takh mwopsi, zai nyimah takh dauni, zai nyimah takh maak, zai nyimah takh nyangi, zai nyimah takh ɓwopsi, zai nyimah takh amsonyim, zai wur kpab, zai wur kpab ni nyim, zai wur kpab ni kpab, zai wur kpab ni mwai, zai wur kpab ni mwai, zai wur kpab ni mwopsi, zai wur kpab ni dauni, zai wur kpab ni maak, zai wur kpab ni nyangi, zai wur kpab ni ɓwopsi, zai wur kpab ni amsonyim, zai wur mwai. Zai wur mwai ni nyim, zai wur mwai ni kpab, zai wur mwai ni mwai, zai wur mwai ni mwopsi, zai wur mwai ni dauni, zai wur mwai ni maak, zai wur mwai ni nyangi, zai wur mwai ni amsonyim ni ɓwopsi, zai wur mwai ni amsonyim, zai wur mwopsi, zai wur mwopsi ni nyim, zai wur mwopsi ni kpab, zai wur mwopsi ni mwai, zai wur mwopsi ni ams ni mwopsi, zai wur mwopsi ni.